ḏún ní tsu tún lái tsián ganeitámbák láuá tsiánte, búl tán ántsán mán ántsán tsiánte búláka húnde ka man ásá tsiúng kua tén át man láuín. Wáa sé tún lái ká tsiánte búláka máng máng wáa tsiánte háu tsuá, min tmáng ring átá búi sáni húna tsiáni ásúm ganei húna tsiáni min kómsa ní láu sámi kán kéni tsúte vin kán kómsa ngái láuá. ḏún ní tsu tún lái tsu húni tsu ka tsiúng kua, femeni hau té tsiúng kua tén át man hí án wáam katea sá wáa. Tsiúng kua ángán kéni kan tán min áitú át táni tú man min áitú át sá ngái láuá.